Për fe 'na bun-a frità ëntà pìé i öu chi chi bun ch'a venu da da vizin, t'ie s-ciape, pöi ti büte ën 'na ciutulin-a, t'ie zbate cun la furchëtta, t'ie büte ën po dë sal, pöi se völe propi fe 'na coza bin faita t'ie büte co ën po dë lait e ën po dë parmigian, t'ie zbate, t'ie campe ën la peila bela cauda e due minüte al e fait